Ko'o najtyë dun ti'i mabëjnaxayn o nëko'o najtyë dun ti'i este nakëxpedayn ji'im jedun wi'inpedëp mëdyëbë dun escalera a'ax nyënëmbyë ko'o jedun kap wëdytëp y a wi'in jedumbë je'e a'ax dun nasjadetëy tekotyë myëtpë o tëbam.